א בערשטל פאר די האר העלפט די האר בלייבן שיין און ארדענונג, מסודר, ווען מען בראשט די האר נעמט עס אראפ פון זיך קניפן און עס מאכט עס נאכדעם גרינגע רצו קענען אויספארעמען ווי אזוי מען וויל מאכן די האר.